Chile pegua reta jae ko oime jaereta opavi oyoaviavi jaereta jembiu jaeko marisco jare soo jare jouretavi pastel <hesitation> jare jouretavi chodo, cazuela jare asao, asao popular jei reta supe jae jokua jae jare vino jaenungavi jaereta omo acompaña omoiru ipuere vaera jae jokua jembiu jaereta jou